والله إذا كنت تعبان بروح أنام تحت أي نوع من الظوظاء، بس يعني اذا كان في نوع ظوظاء معين النوم في الج- إذا مر قطر من جوارك يعني، على حسب إذا كنت راكب قطر مثلًا ما أعرف أنام أبدًا إطلاقًا في أي طريق سفر، أي طريق سفر مستحيل أعرف أنام، لويش، غير إذا كنت يعني منهك تمامًا، ما ما فيني حيل أبدًا بس أغلب الأحيان طريق السفر ما أعرف أنام فيه، هذا هو نوع الظوظاء.